أول شي أحدد المكان أو الحائط المناسب لهاي اللوحة لازم يكون فارغ ما في حواليها أي شي <hesitation> من الأثاث أو الإكسسوارات اللي تتعلق على الحائط <hesitation> ثاني شي أحضر بسمار أو دعامة حديدية يكون لها قاعدة يكون لها قاعدة وبعدها أثبت اللوحة عليها.